अगरमैं आखरी बंदा वोलु ये धरती मा तो मैन सबसे पहली क्या कन मैं पैड पौधा लगोलू जित्थ्या वे सक्दैन अर जू खांड पेंड की चीज़ ववोली वेते ऊगोलू अर कोशिश करलु की हाँ भाई कोई इंसान जीव जंतु मेरा दगडी दोस्ती कर लया क्युकी बिना दोस्तो ता मैं पागल ही वे जोलु।